Like wen they ask me which one of the country you wanna to travel in? I will say dat oh I want travel america. If I go america, which one of the work I will do- i- if I go there, I will start looking for work to do. If I start looking for work to do there, I start helping my family people who nah geh- I start helping them ehn you know one or two things. If I go there god will make- I know that god will make way for me. I start helping my family people who nah geh it, I start opening- ehn you know, helping one or two things for them.